Ny mapiavaky any Norvege koa da ny Nory Nory a Norvege agny i <hesitation> malaza aminy fahandriapahalema; gnanorvegy agny tsy misy tsy misy tafitafiky zao tsy misy olo mangalatsy tsy misy olo mamaky tragno fa da tena milamy soa aby manera gny zao totolo zao zany